بما أن خدمتي متعلقة بالتليفون فنتفقدها أكثر من ثلاثين مرة في النهار لازمتنا نشوف المساجات ونجاوب علي كومنتار خاطرها مرتبطة بالخدمة أما كي تبدأ هيك في غير أوقات الخدمة لحقيقة ما نيش ياس مهتمة بالتليفون ممكن هيك نتفقدها أربع خمس مرات فقط.